Amagai lauegekae uma lalao pinauga kina puo lau lauegekae lau uma mafe gome laumainia alogai koga ao lagaukae lainu efua lake ke lo'o lapaga efua lapa lapinauga egae lapagai lalao agapuge lagai laufele efua ke la change'i efua lamue lamai uma mafe gomegai lapa lo'o lapaga still lapinauga ela elao egapigapi ke boys lamai kegai boys laisaii sama fou kuku ao ania efua ga lai gae apa a'story. A'story efya keaga ke gae lamai ea tsi ao lainu efua ke ke lapealai lamue lalao keagai apa mops fou agu kuku ani aloamai alao mafe go e aisai lo'o apaga efua ke lapagai lalao ke uncle agao egai ke aunimai agu kuku ania gae agu a'story mops ke ai fou agu a'story elao aga mops lai fou alao agapuge laga alao ofoi akapunia amai aufekania ania ama aga mo lau agu koga ao apake ainu a'story efua amai keagai apa loli keagai kelao kemai aisa puo mo lai gae apa mo apa ke loose ao aoma ke ke loose ao kepenimai puo mo elao aga ke amue amai gamo Corner'ai apa aga mops fou agu story aifani'i kuku ala'aisa mafe ekaega puo aufa efua lai agu a'story elao egapigapi gapigapi lai apa aisoge amai keaga apagai amai corner'ai apa mops isai fou apa ke isa moku loli kemai aga ke fou apa a'story elao moku loli gaina apaini'i loose ao kepenimai ke ke kuku gaina ania efua ke ake alao agapuge lagai gae aopua touch aopua aufele agaga efua mops aui poaina ke apealai amai pugu lai gae apa aopua amai lai ea aga egapigapi lamai lau mrs tsiapu eikuisa puo mo ke lau lamai lagaukae lo'o lapaga efua imega ao lapaguaua two gagaina ao ainu efua ke rice ao lagakunia meat fou ania efua aga ke lai agu elo eumina aga lapealai lalao magai gae mops fou kuku fou ania a'story elao atsiafa ke ke lapea lamai ea afeu egaina ke apealai alao ke still apinauga gaina apa apinauga alao ago alogai ago ao agaisa uncs apalagaina pinauga gaina akapaisa eake elao mafe gain gome agaumainia ago gaina aifinia epainimai puo tuapala afia drain apia kui afaunia drain gaina ap apia elao fei afuga afia eake elao. Kaoni gaina alogai apa apinauga ke alao famuni ina afi'i efua Ke uncle eifa puo amue amai e'ai ufu'ufuai agu efua isa akafau tsi ekapaisa ainu efua ke keifa pau agalao laitsi gaina gome agagapuka, alao gae ke kuku isa ega kuku eoma puo kuku leaf apa'alaisa efua aga ke agao eofaisa ania efua apagai amai alogae efua koga eagaukae ainu efua anina gaina ani'i efua ke apealai amai isa afugai gae aga ke gapigapi lai fou apealai amai alao agapuge lagai wash ao afia efua gae apa ke apealai amai keagai efua lai agu a'story o'oae fou aniniani mo elao gapigapi ke aue amai alao gae ke ai kelao keisa puo keifa, alao gae aga o'oae keifa puo alao mafe ao afia efua ten kilo ao aukaisa amai keagai afalaisa efua ke kuku ao afaisa lagai fire wara ao afaisa efua aga lai ainu efua drug afia efua aga lai gae apa mops isai fou ke kemai kelao alao uma gae ago agaisa apinauga foama afaunia mekoi apuga apia famuni afaunia elao gae mafe gome aga ke ke amue amai alao gar aga ke ke Amai alao gae aga foama afi'i o'o ke foama gaina fofougai apapiai. Kemai kelao ke lai amai keaga elifu alao keagai mafe apuaisa efua amai alao loliai aukaisa. egani amagai ke lau egae tsi ao lau mrs tsi ekapaisa ainu efua ke lapealai lalao keagai mops fou apa a'story efua lau lalao mage gomegai lapa foama gomei kui gomei laumaini'i mafe ke kuku agao gua gomei au maini'i gae lagu elao aga mafe gomei aumainia aga isa felo pauma lo'o apaga mafe ani keoge aisa puo lai mafe gome aima alao amai emai elao kuku afia afia.